انا كنت اتعلم كوري لين وقفت ايه لأنه صعبة شوي يبغيلها بعد يعني دراسة اكثر فيديوات احصل فيديوات دولينجو يعني يبغيلها اكثر من مصدر عشان اتعلم اللغة وخاطري اسافر كوريا واتحجى كوري واتعلم كوري وبعد افهم اغاني الكيبوب الي انا احبها وايد حليو